شوف إلا عينك طيب كسكروط زين وساهل شوف عدى عليك وعلى بطاطا حبة بطاطا ت- تقليهم، ودير شوية ودير بيض ودير بيضات أسيدي <hesitation> طيبهم فوق هاذوك البطاطا، ومبعد تفتح الخبز دير جيب الخبز وخبطها بكسكروط شوف مدارش ولا ثاني تحب ثاني كاين كسكروط القرنطيطة ساهل طول.